Biasa injo do punna lana rapi mi pa'lappasangna tau a, atau punna rie injo acara-acara keluarga, punna lassoro maca kinjo mange, biasa intu nu, kambutuki intu biasa jangang, na iya injo jangang a biasa, <hesitation> malli paki isse biasana mingka iya to injo ballona punna piaraki jangang, punna lammakeki tinggal lani allemi, jari punna injo punna nu anre a jangangna biasa malli mami ayang anu, ayam potong biasana, <hesitation> injo biasana ku pammaliang ayam potong biasa ri anu tabbala tu balu, ri lamanda mange ka kunjo to isse injo mange anunna ayam potonga iya, <hesitation> kandangna biasa do, biasa kinjo malli injo mage ta lima pulo sikaju, sitaba-taba tojji iya nare to ja na sanna-sanna to angkua bakka nte kamua, sitaba-taba tojji, balo-ballo to injo pole dagingna, na iya mi injo biasa punna rie acara-acara pakunjo naki akraka kalia nganre <hesitation> anu do, <hesitation> jangang anu jangang nu di sanggarayya intu biasa atau ni pallu kari iya intu naik he iya to injo ballona biasa injo punna la lappallu kariki jangang <hesitation> lattumisi ki isse bangsa mae lada <hesitation> langanu tokki pole anu, <hesitation> santanna mange. ni pasilau nai', nampa ni pasipallu mange sarrena. Na hau-hau todo injo kari jangang a, rie to injo punna biasa <hesitation> ayam potong ni halli biasa rie na pasalang memangki anunna <hesitation> bulunna injo jangang a, na-na battasi memang injo anunna do <hesitation> assi-assi lalangna injo, na polong-polongangki biasa, mingka biasa rie todo' e tu balu <hesitation> jangang potong, appakua to' mi injo, nu nganu todo batena tergantung harga na to'ji iya do, biasa punna suli-suli i ballo todo i, tappa lani pakeji, punna nu sempo-sempo to isse iya <hesitation> la jama pinruang maki isse iya.